Gapano soléér gu kakan go béŋaar bébang busaha, imbi nak guju gufitéén siyang wala nubaj gafat nuwook ékolong nukando émasiin ya juhé érawuli maal, gapano soléér nuñumé éŋar uja do imbi nak guju gurawuli maal mamu guyoléni éŋa guñéni bu gamooj; gapano soléér yo yayé yanj gunomulogo mé békaan.